Ja ni kuu ve'e taka ñayivi, ya á kua'a ko'o, kua'a kuchara kua'a, te ye naá kuu lo kēē, kēē té i'ni, jna ni kuu nduxi, jna ni kuu arroz, jna ni kuu muli te kēē, ko ye lo <noise> ye kuu ko'o ko'o ye naá kuu lo <hesitation> nda ndɨꞌɨ kai, ko'o kaa xi ñatu, ye naá kuu lo ña ña na ndɨꞌɨi.